أنا أفضل أكون رياضيا مشهور لأن الرياضة تعطيني فرصة <hesitation> لأكون قدوة <hesitation> وأحفز الناس على العيش بصحة ونشاط. الرياضة تخليني أحقق إنجاز- إنجازات جسمانية وعقلية. خلي عندك تأثير ايجابي على المجتمع. بعد شعور الفوز والتفوق في المجال الرياضي يختلف تعب وجهد كبير. أما الفنان مع أنه مشهور وله تأثير قوي في المجتمع لكن في النهاية التقدير غالبا يكون مرتبط بالذوق الفني.